أ <hesitation> أول شي لازم تقدر الحچم المناسب اللي راح تطوي عليه، أ إذا كنت بتحطه مثلا في دولاب حج الملابس أو حاچة، وإذا كان بتحطها في الشنطة أو إذا كان مثلا بتاخذه معك للكواية أو شي، طبعا تختلف من حالة إلى حالة، <hesitation> الفكرة كلها انك تسوي مربع تسوي تحول ال-الملابس إلى مربعات بحيث أنها يسهل حملها ويسهل تخزينها فقط مو أكثر من كدا.